Ke ndrru shumë prej momentit që <hesitation> t’kom njoft për herë t’parë, prej momentit që jemi taku. <hesitation> n’fillim mu ke dok njeri shumë ma i mirë, njeri shumë ma i sjellshëm. Po kohve t’fundit diçka nuk po t’njoh kush je. Je bo njeri shumë vetjak, nuk kohë mo për kërkon. <hesitation> ke ndrru shumë edhe nuk po e kuptoj çka osht problem po unë nuk du me kon mo shoqe me ty.